﻿Shi dam budukeji bidukamji ɗike shi fucchi dike ɓoƙjee, ƙamning la deleƙ ɓuƙra, ƙam ning dike kpanɗe, ƙam la ɗing-ɗing, ƙam ning we ɗong-ɗong, ƙamning wu la ɓuƙra chin laƙiɗiu, ƙamning wo la toccha, ƙam ning wu ɗummoaam pine, ƙam ning wu walu ɓwe, wattu futtu ƙa shinna mu tuii, ƙam ning lambpa peleu kam ii maama ɗaƙam tamminai ta ɗero wu ɓoƙra maama ɗaƙamm lampa gbonogi woi ii wo ɓoƙrai shi gbuɗe ƙaabi minjirei nwa ɗero wei ɓaɓɓag kpaŋɗe ma shin gbuɗe parpaɗoi, ta ɗero maama ƙan ɓirang tamminama, minjire ta luan ti wucu minje shiɗam shi ta shaɗu niyya shik ɗoƙ, yintang niyya yachi kunug, yintang niyya yachi peɗeu, peneg maama ɗaƙhamum ƙam la ɗiƙee shi ta shaɗu iyya gbonog, ƙamning niyya peɗou, ƙam ning shira fundo china niyya kpommo, ƙamning shira fundo china niyya <hesitation> wu china niyya ɗok, ƙam ning dike shirafundo china niyya shik-ɗoƙ ƙam manni wei, ƙam shira fundo wu china shiƙ peleu, ɗikeenmo ɗui a shirai ƙan foro ƙuro, ƙan shin laƙiɗiuii, ƙan shin gbuɗɗinai, ƙan shin kerƙai, ƙan shira bi nog anog ƙan foro ƙuni ti ƙushira shi ma foona shi ta wun foro ƙa te, ar shadʊdikee shin gbuɗe lii ti wucci alenƙu funto china niyya peleum, ar shadu ɗikee shinlawiu lii ti wuci ƙelenƙu wo funto china niyya kpommom.